Au kawin lako aku undana ma au wari'i ma au wari'i ma seme pulang ntola pitaha nyata maawari ma bisa bisa me karia ntola lako risisi mana mana keluarga bisa ria au tue laku mati pi tae tapi ternyata nehe mati una ntola mati una ntola imama laku au tue laku mati, au tue laku mati mama ria. ria. ria. ria. ria. ria ako ana ria koana mati ida <hesitation> mati unau ntola, mateu ungku ana ntola si matau ungku ana jadi mati aria auna paa si musti auwari mati nama aku undana mekaria keluarga na paa use musi awari ake aku undana keluarga jadi supaya ana rima sama rata <hesitation> pea imama lako au tue laku mati tue laku mati pea aku aku orang mati sadiau au undana na mana orang tua. tuae au ledi lale ka aku duma aku duma duma undua ro tutau kawengo au ledi lae mama laku au tue lai ria. ria. ria. ria selamanya laku sampe sakarang ini ria aku undana mati kelu mana keluarga po mati ariau ntola. ntola sampe sampe sekarang ni <hesitation> jadi mati ariau una pa au semusti wari mati na ma jadi mati sahe sem mati sahe sasa sa ako ako ako anao a aku asiu mati sakao au sina mama jadi au siu au rasa kalu aku au usaha kelebihan musti au usaha kamati si kau au rasa ku kelebihan kalu tahe ma ana una napa keu ma una secukup ma manta